Noq, tuujaos, et teräviljo hindäle saiaq, <hesitation> niimuudu süümises, et tuu liiga ebätervüslik es olnuq, sis või-ollaq tulnuq süvväq rohkõmb putru. Pudõr om väega hüä tegeligult.